Es d'essus pocus paísis qu’án estau de siempri velaí dendi la nochi los tiempus. Una coltura que de siempri estuvu alantri dela uropea i que paici que vá a golvel a está-lu. Huerun los qu'enventarun quasi que tolas cosas emportantis comu'l papel, la pólvora i cosas assina. I se nota essa coltura original, un ponel, en essi calandariu propiu, que vá arreglu ala luna, i lleva una tupa d'añus más que'l cristianu.